Yayave tëtäguasu Rusia pe jokope guinoireta ara continental jare moderado kuako oipota jei que estaciones reta jaeko iroiyave iroiyeyevi javoi oime iviti jare hielo kua ima guirajareta erei jokpe ara oajama yave iroi jaema oikoreta iviakurapeyave mbaetivi kuarai jakumbaté jare imaavi arari guinoi kuareta jokua oipota jei que Rusiape mbaeti yaesa kuarai jajiyeye